Tiya'ana janchí tinaleta kalana uxanchí, un refri <hesitation> or chindi duté nanaxhiko nayinto midanchí xhinchi taka xhivilii, taka ñaninchí modo kova'a, juchivii nujanta'a kalanchi venchí.